Сифр, ҳазор, ду ҳазор, се ҳазор, чаҳор ҳазор, панҷ ҳазор, шаш ҳазор, ҳафт ҳазор, ҳашт ҳазор, нӯҳ ҳазор, даҳ ҳазор, ёздаҳ ҳазор, дувоздаҳ ҳазор, сенздаҳ ҳазор, чаҳордаҳ ҳазор, понздаҳ ҳазор, шонздаҳ ҳазор, ҳабдаҳ ҳазор, ҳаждаҳ ҳазор, нуздаҳ ҳазор, бист ҳазор, бисту як ҳазор, бисту ду ҳазор,